Raha hoe ato antranoko aho dia dimy minitra sisa no ahafahako misakafo an, dia ny sakafo hataoko moa izany an, dia atody hendasina fotsiny an dia vetivety iny dia vita, tonga dia iny no atao laoka dia asina vary dia iny no hohanina haingankaingana, dia vita ilay izy, raha ohatra hoe mbola mila maika noho izay an dia, rano mafana fotsiny no sotroiko an dia vita.